Nyam daka kan wishe ka muri wiin shi juk, voro ko kana ɗili, da ya da shangha ni gore ni la bauchin we na ba laɗi yina gab pilang, ni uri niŋ bara nuŋ ɓo uri ɓo kuɓa, tin wishi juk nunghi nung ɓok fek na mut, mon wina moŋwi mwa lem, nungkoŋ nwana, na uri na gubli libe kakoo na gboɓɓle na nuŋ na tam shakna shakna shakna kpap shiman kale ti ve, wishi juk nunu nu̱ng she nu̱ng pilang.